די וועג צו, וואזוי מ'וואלט, איך וואלט קאנטראלירט אנגעצויגנקייט און די ארבעט. איז כ'וואלט געמאכט זיכער איך בלייב רואיג. כ'מאך זיכער כ'ווייס וואס ס'דארף ווערן געטון ווען. און, אויב כ'זעה אז כ'ווער סיי ווי אנגעצויגן, וואלט איך געמאכט זיכער אז כ'ווער נישט אימא, אימאציענאל פארבינדן.